حشرات د فېرمونونو، غږونو، بصري سيګنالونو له لارې اړيکه نيسي. د مثال په توګه مېږيان فېرمونونه خوسي کوي؛ ترڅو د خوړو سرچينې يا خطر سېګنال کړي. مچۍ د نڅا، ګډا څخه کار اخلي؛ ترڅو نورو ته د نېټال ځايونو په اړه خبر ورکي، په داسې حال کې چې کرکټرونه يې د ملګرو د جذب يا د سيمې د جوړولو لپاره غږ کوي او د اړيکو مختلف ميتودونه يې دي چې دوی يې کاروي.